Ka gaat a mun zaan ka izi guna raain a mun saan ka izi di izi la- lauran di rex- di rexaas be pana dodor zinaada n- n- nu ma ni kawit di rexaas, a ze ra zaan ndi piyaat, a ze ra zaan di giu. di gu di- i nandi di rexaas nu ma ni kawit di rexaas a ze ra zaand di giu. Guna raain di izi varaxulmul, di zangas varaxulmul, di rexaas pana a mun saan di giu. Ma tamon nu guna piyaat a ze, dina pe rongor nu. Dina valaau. Gu raain naanda, di- i- i- kawit du masing ndi. Guna izi ma gu raain fatala, a mun saan kare kawit ka- ai wut pana a ze ra zaan du dina giu gu rexaas, nu ma ni di gaat a zaan fawarak. Gu rexaas a ze ra zaan gana piyaat o nis kana piyaat guna langar. Ma au- mu saan masing kari gu- u- u gu raain guna we, rexaas di piyaat a ze. Naandi de di rexaas du dina giu a ze. Dina a- a <noise> di piyaat aze di langar, naandi be di langar ma di zangas, di waa faa a ze ra zaan naangu di giu, nu guna pe rexaas, ka masiyaang a- a- a zaan guna pe rexaas pana nu be guna izi ma guna raain ma guna piyaat a ze. Ma tamon gu izi gu rexaazing a ze ra zaan gu <noise> kawa, kawat gu tzi varing naandi dina pe longor nu. Gu izi la- gu mumut ma gu laba a paa la uran, dina rexaasing aze ra zaan, di piyaat o di izi di waan a ze guna <hesitation> guna rexaas. Nu ma ni be gure naagu rexaasing a ze razaan dina piyaat, ma naanda di zi a paa di- kana maa- kanaa a zaan ka waan naanda, guna rexaas, ma du naa- naandi dina izi <noise> di i gaat a mun kaain saan di giu maa dina piyaat aze. <noise> ma nu ma ni dina pe rexaas di waan aze. Naagu raain <noise> nu ma ni di raaijnj be ma- ma- ma <noise> naagu i piyaat ka masing kari. Kawat naagu rexaas di giu aze. Dina izi ma di raamin a paa di wiyaang. La raaf gu, izi di wule ut ma dia- naandi be di rexaaas a ra zaan di giu, nu ma ni kawit di rexaas. A paa la uran kawat di- di rexaas, ka vaamuing naandi, kawit di rexaas. di gaat a- a zak laba zinaanda, di giu a mun saan maseng kari, di piyaat a ze di langar di wiyaana. Ka misiaang mbe ndi. Nu ma ni ndi zi be, nis laba zindi ka piyaat, falaau masing kari, di valaau. Maa paa lauran kawit di rexaas aaz- ta zak laba zinaanda xa piyaat waan masing kare, masing kare, di rexaas a paa di wiyaang. Maa mun kaain zaan di giu. Ndi be di v- izi di vangan ma ka vaanong ndande, a yaas ka iru di wul di giu aze, aze, aze, aa paa ma dina pe rexaas di giu a ze. Di raain bane a mun saan ka izi la mitnaande di izi di gaat a mun zaan sindi be tomon nugu giu aze, di piyaat laaus masing kare, tamon ndi- nu ma naandi di rexaazing nu, ka gaat ka gaat mun saan ka doxo kai zi- zinaandi dina ken fataning sinum ma dina rexaas. Ka izi la mitna laanga ka- ka, kana lagaf, ma nu be, gu raain du, ka doxo zunum, gu, ma tamen kawat, laaram, gu- lu- laaram be ma gu izi. Gu raain masing. A mun saan ka- ka lagof. Aa kawat gu rexaas aa- za- a mok ka zaa, a bare xa saa, aa- a mun maandi di sa, kawat di rexaas. A mun maani di, di zi di rexaas di giu aze, a mu faal sinaande a ze, ka misiaang bane, abare. A du bare ma- ka gaat aa mun saan di giu. Ma tamon ndi, ndi di tif ran sinaanda. Ndi- di manda kaai an naanda, a mun tete masing kare ma mun- gu raain a bare, a bare a zaan doxo, tamon gu raain a bare, a bare ka- ka masing a ze ra zaan, tamon gu- gu raain a wiu, a viu ma a bare tamon ndi izi varaxumu ndina rexaazing naandi. Tamon a A bare xa izi lauran ma wiu a paa la bina gu ut varing a wiu a kula la uran, kana yaan a bare o kana waafa maat a mun mbari. Guna maas rexaas, la mun saan masing kare. Aa- fa za zaan guna raain, <hesitation> tamon ga izi la bina ma gu gaat a bare, a wiu, a ze re. aze re kaain saan a mus o a ze re kaain saan ka izi varing nu, guna rexaas, dina rexaazing nu. Ma tamon n- ndi izi la lauran man nu a paa la ndi a paa la bina, naande kawat di rexaasing nu. Dina pe iangar sunum, di ut be di waafa maat nu o di, a ze re, di yaan nu o, a mun. Kaain saan. Naande dia rexaazing naande vuna di zi la uran. Naaguna guna yaare, ka masing faa ma ka masing kari. Guna maas,-ndi- ndi zaait kawat di rexaas, naande be di rexaazing a ze ra kaain saan di ipiyaat, a ze re kaain dodor di dodor wana naandi di rexaas. Ma dina yaare, ka masing faa, nu ma ni kawat di rexaas, ma tamon naande di ut di zi varing ndi, naande zaait dina pe rexaas di ipiyaat a ze. Dina izi be ma di- di non pizin ndi ka masing mu ma ni ma ravin a paa xa izi la butaanaga tamon maadi wiyaang a paa la- auran, ma a zaan masing kari ka balas, dina pe- a mun, maani ma a bare o a wiu o a ze zaan, dina pe, a rexaazing a ravin ka piyaat a ze Dinaa raain be naan du, ka misaang mbe a yaai o ga ze ra zaan ka zangas, di raain be du, di raain mbe o a, mun saan kaa zangas, dina raain mbe nu, di valaau dina pe iru, vuna kawat di izi varing naan. Man tamon gu izia varing a wiu, la vaal zunum a wiu kana rexaas gu piyaat a ze zina, gu giu a ze zina, gu vase naan kana giu a ze, a wiu kanaa kana giu. Tamon gu faze naan, ka mumut nanga. Saruk a yaai ma gu pazin, naan kana waan kana zarak a yaai pana ngasna kana ute ut kana las sanam. Vuna gu vase naan gu giu masing karo, masing kare ka masing mbe aa- gu zarak aa- A maani maa gu tasmin la- a vaal zunum, gu izi varing naan ma ka, a maani kana rexaazing na, nu be. Ma nis, kana we langar zina. Nu be giu giu a ze, gu. gu a ze ma gu gu- gu zarak, gu lis sina ma gu vase naan, gu waan masing karema gu lis a zaan kare zin a vaal a paa. Naan kana zarak ma kana naan kana waan ma ka- na waan a ze re zaan gu piyaat du, du naan kana gu an naan kana giu vu- vuna gui zi varing naan ma ka rexaazing nu be tamon a za ra- a tete ka ut ma ka piyaat a ze zina, naan kana pe langar. ka langar ma ma a- kana we langar nu. Ka raaen nu, naan ka raaen nu misiaang nu a rate tawarak nu be kana longor na, vuna gu izi varing naan ka gaat a mun, a zaan, a mun, a zaan masing kari ka izi ni- kawat di rexaas, ka izi vaa, maa tomon gu raaen masing kari du ka doxo guna giu a zaan doxo zina